קודם דארפסטו וויסן ביי דיך און מח וואס דו ווילסט פעינטן, וואיזוי דו ווילסט ס'זאל אויסזען, קענסט האבן א בילד ביי דיך און מח. און נאך דעם הייבסטו אן מאכן א סקעטש, און נאך דעם הייבסטו אן פעינטן. ווי דו ווילסט נישט ס'זאל ווערן געפעינט קען מען דעקט מען צו. און אזוי.